a poaj nien, ri ngot o ru tara tou hitom, a tou hitom e-e mei ta raeh mat u, tara sah eri i mei ta tortor haraeh touk u. Para has a pean e hitom o no bete <hesitation> mei notoku ta poaj ni hitom, <hesitation> e hituj hahuaj kurur ne kukuvei hahuaj kurur be ru te hitom hamas ar. <hesitation> Sol eri ya ngot i hamua tara poaj hamua, a katun i katun jen, hihin jen, ne ru i sin hitom, na mes a ka, eru i hitom ti sahan hakap mea hihin. A poaj nien, a tou hitom e-e mei-mei ta hakej haraeh u, a masal tara poaj nien e hitom mer te kukuvei ua riru, be lo te bang a nom i han a luma, sia luma, suhis a hitom te ka ria tara sia luma. E hare ni manas e heh, hamua, a min hitom i ka-ka mei a min luma hatot tariru. Sia a tou hitom e ka mei a sia luma hakot tanou. Mei ta hua-hualu hitom u tara sia luma, ne ru e mei ta <hesitation> nous gon u, na ss tou, na mini kui has, <hesitation> sia u hitom, e ka mei a kui hamatolon tanou na luma hatot tanou. Na eru i ka bete kat hamatolan er a min toukui tariru. I roman re bang eru a tou hitom tara poaj nien, a suhis a hitom tara sia luma, bete a mij kain borbor te boak a no, mij kain hikakat te boak a no, be ri te bor me ru e seh. Si te hamatolan nou, ke ri notoku ya hamatolan a tou gumgum tariri. Sia tou hitom, sia u hitom mas ka helhel me na luma tanou, na poaj nien, a tou hitom has, a masal u kekerek, kajin hitom hakap sir. Hamua heh, a revan i kajien haraeh kuru na a-a revan i sin hitom, katun i sin hitom. Kova i roman, le natei si nom te ka ua ria masal turu hatatei, eru has halumar. Eru has lilih ir tara min bong, ba tou hitom te mei ta raeh pan u, bu min tiam te boak pan ar. Be si te hamatolan nou ba min tiam te, a hiatotoun pan ar be ri te ngil hahamatolan ro, hamatolan ro a ji tagim ba pal a para te-te-te mei pan ta hamatolan notoku mea ri. <hesitation> Ien a touhitom ni roman e mas hamatolan e riri, <hesitation> ri ya gum ngot papal a masal tariri te kaj sila wa riri ien u katun jien. <hesitation> Eri e mas hamatolan eru a masal, masal mas la haraeh er turu hatatei, masal e hitom si ria tara poaj te hatatei ria ru, ba tou hatatei tariru te mei ta raeh u. Min poaj habogon te tatal ua riru, te hakap ua rim a ru turu hatatei te la ua riru turu hatatei, bor sin pas er, a jon na hihin. Eri, te ka ua ria ri tara pinapo tariri, re hamatolan a pal nien, a masal e-e haseisei kuru mer a tou hitom, ba min tiam te e Para pan no be ri te gil hahamatolan pan ro. <noise>